Yä'ki äjtyä nkumku'ojmä por lo regular ntzäkpatä säk pitu ane, wayeji'k y tza'yaji'k, revueltito je säk y waye ya ntzäkpatä je a'yojmä, y luego asinatzäkpatä y sospatä, tambien nkäspatä pu'syi'ane' jakoji'k o niwiji'k, y aveces tambien ntzäkatä pimpu' este säk en caldito, wayeji'k en bolita y nkojtapyatä unumu'k.